Mam puti'irɛ puan ma bisɛ ti doubt suŋeri mɛ ti fu nyɛta knowledge. <hesitation> sɛla n sɔi la, sɛla nnwa nyaŋɛ basɛ ti fu ɛɛ yɛm de la fu puti'irɛ doubt san bɔna bini. So bala, once ti doubt la siŋɛ wa'ana la, fu wa ɛɛra fu kiŋɛ ta ɛɛ yɛm koo knowledge ti sɛla ti fu doubt ra fu puti'irɛ puan fu mina. Bala doubt basɛ ti nɛreba nyɛna la zuputo koo zamesegɔ, ba zamesa yɛla n wan suŋɛ ba vom puan.